b'aje'laj in tan injanal junp'ee je' jach ki' ki' tan injanal je' je' wa'ye' tinnaj tan injantik je' jach ma'lo' je' ti kax, jach ki' mm- ma'an wa'ye' ma'an ma'an je' ti- tinwotoch inten tan injanal je' tan in tan intales je' tulakal k'in.